أول دكرى ليا فمرحلة الطفولة هي فاش مشيت لحديقة الحيوانات. كانت واحد التجربة لي زوينة بزاف حيث شفت السبع والزرافة وحيوانات أخرى لي كنت كنشوفهم غير في التلفزة، وهاد لمورة شفتهم قدام عيني. كنت مندهشا بزاف، ومحمسة بزاف، فرحت بزاف هداك النهار